Dza nkyɛ mɛpɛ yɛ sika. Siantsir nye dɛ ema m' akyɛdze a ebi a na ɔammboa m' anaa menntum emmfa nndzi dwuma na mbom sika dze dza mepɛ n' anaa dza ohia m' a ɔda m'akoma do ɔno na medze bɛyɛ. Na ɔkyerɛ dɛ biribiara nnsɛe anaa ɔnnda hɔ gyan memmfa nndzi dwuma.